Iluga isyakusova navana vangun, <noise> maa ine ndingendele navana vangu ava vakinga. <noise> Vangifundise ikiswahili via vafundiswa navalimu, <hesitation> ikiswahiri vavi avana vangu vikifundisa kwava- kwava- kuvalimu kusyule, uku vaibea uma umwalimu uko ninsove ikikinga isove ikiswahili, naukukufundiusa ifundisa ikiswahili, ndisove ikikinga uku. Uku navene ukutu ukimanya iki- ikiswahili uku. Lino vangise kwani ndikivi tukisovera ikikinga, vangabie kusyule visove ikiswahili navalimu. <noise>